لو كنت مضطرة انه ازرع حاجة هزرع الطماطم، عشان الطماطم هي اساسية. هزرع طماطم وخيار هعمل حديقة صغيرة كده، وهستخدم سماد طبيعي، وهرويهم ري منتظم، وهزرع الطماطم والخيار عشان بيدخل في الاكل كله، اقدر اعمل سلطة، اقدر اكلهم مع الجبنة.